لازم تنظم السيڤي بتاعك بالباهي بالباهي ولازم تتعب ومتى تلوج يعني امشي دور على شركات واحدة واحدة هاكاية مش بضروري تابع في برميل برا احاول دور على شركات كلها وخليهم يشوفوك وحاولوا تقابل رسول شمال باش يشوفوك ويتعرفوا عليك في شخصك اخدم حتى اخدم اقل من شهرية اللي حاجتك بها وانت عمل خبرة.